Aika rô tadidiko tsara iny tamin'izaho nizaka anao iny hoe mba maniry hitsidika an'i Amerika aho Doubai koa aza tena tiako tamin'iny.